Jeta ko oyoavɨ avi <hesitation> arire reta, clima reta oime kuaraɨ jajɨ va pe, oime iroɨ va pe jare oime <hesitation> jakuvo yae va jare ivi otini eteima mbaeti eteima mbae yandepuere yayapo pipe va, jaema opa ko oyoavi avi se aesa kua ivi